Injí iko bëëntíim iyínjee káapeepëŋal <hesitation> dëëfasoŋ ngëëntëb, bëëntíim sempël. Bëëntíim sempël apusir pëënjá acíi ţul <hesitation> ngëënkálësa ngëëlulal ngí këbërëna kantiicërët rek. uwala ngëëkáki ngí këbërëna kantiicërët aaba. Uwálá <hesitation> káasëmis <hesitation> káasëmis na usuperësaŋ. Uwála káasëmis, o ngëënkalsá ngëënkáakí ngi. Undëëmbaţ pëëntíim ngëënjín mak. Uwála unú njúmu kaatíimaŋ iko ilëteyi; káasábadoor kayand bëënjúulir o unú sáalú waw.